Kua mimba elefante jei supe vaereta. Oiko mopeti rami, mopetirami yoguireko jokurai, oyomboereta oñoe, oñeovatu reta, jare oyeangareko oyoereta e jaeramiñovi mopeti kuña jae iyangarekoareta amogue misia tuisa <noise> yave ojiri jetararetagui, erei jae ojiri yave ja ipuereko. Maratu oiko esa mbaetita ipuere oyeopia oime yave tovaiso oesa kia rupi yave. jaeramoko jaereta mbaeti mbaeti oyoeya, mopeti rami oguata, mopeti rami okaru, oime yave tembiu ovaereta mopeti rami. jou ya jaereta mbaeti yaesa kotikoti oiko, ipora jaereta mopeti rami mbaraiki <noise> oyapo.